ང་གི་ཐལ་དྲ་སང་ངའི་ཐང་གེ་ཡང་ན་ངའི་བཀོད་འབྱུང་ཡོན་གནས་སྐལ་པ་བཞི་ལྔ་རྣམས་ལེགས་འཇུག་ཡིག་མགོལ། དེ་དག་གི་ང་གི་ཁ་བརྡ་རེ་རྣམས་སིང་པ་ཟིན་ཡང་ན་ངའི་དཀའ་སྤྲུལ་ལས་དང་མྱོང་ངོ་པ་པོ་ཡོད་པར་བཤུང་། དེ་ལས་བྱ་བའི་བསམ་པ་ང་གི་བཀོལ་ཡིག་ཏུང་གནས་མངོན་རྗེས་དུས་འཛུལ་དང་མར་ཕྱོགས་མཚན་ས་པོ། དེ་དུས་མི་འཁུར་རྔོ་ཚོགས་གི་བསམ་འཆར་གིས་ང་གི་མི་ལ་ལོ་ཤུགས་པ་མེད་པར་མཚུངས་ངེ་ཚར་ཡ་པ། དེ་ལས་སུས་ར་པའི་ལས་གསུམ་པ་དག་ང་གི་ངག་ར་དོ་ག་ཆགས་ཀྱང་རྒྱལ་ཡོང་ན་སྟོས་བརླ། དེ་ལས་དུས་འདས་ཅད་ང་ གི་གཟའ་འབི་ད་ནི་མི་མིས་བཀའ་བསྡུ་གར་ཡིག་ཀྱང་མཐར་བསྡོམས་ཀྱང་ཕྱིར་འཇོག་མ་བོ།